Nua mbee dɛɛ lorre ee sor dɛɛ yira nu a bee mɛ nyia sa m dɛɛ su m āā daah sor mɛ siga dààh sa m bira m wɛɛ dɛɛ eeh akpakpuru akpakuru a ma kèn i wɛɛ doo doo m bee si wii m bugarra akpakpuru m tere maa yee taa bira dɛɛ m lɛɛ bu maa m lõg m kɔ̃ɔ̃ m zaaghe sor maa zeeghe sa m yere bu bere m bii maa lɛɛ loo m serekèn serekèn dɛɛ tèn loo lɛɛ m bui sor maa bura sa m yere bu bamh sa kwɔ bee kwɔ bee kwɔ bee kwɔ sor maa kwɔ ah sa m dana sere kèn fanh sor mia le loo bee mɛ kpè nu sa bee mɛ nyia m si wii m kpaa kɛbɛɛ m bee kure maa lo kɛbɛɛ m kii wii m kam kɛbɛɛ kam kɛbɛɛ kam kɛbɛɛ sor maa ka ma kɛbɛɛ sa m su mɛ tɔ̃ na akpakpuru eeh ina fii tor nor bee loo nwa le loo naa wɛɛ mɛ aa dee nyia m su kɛbɛɛ m tɛng sor maa tènga kɛbɛɛ sa m su yere bu banh tɔnmaa loo m lōg yere bu banh tɔn maa loo su eghe daalu sor maa ɛghe daalu sa ee uwi ra baa sor a uwi m kwen lo maa lɛɛ loo kɛbɛɛ su sere kèn m senghe lōg doo kɔ aa loo lɛɛ nor bee lo o lōg sa lɛɛ lo maa loo wɛɛ lu lɛɛ kɛbɛɛ wii M yere bu banh m bui m doo tia atuu sa buetèn yere loo sa bui ne ayimbar m kum a-bekè yere loo m yere lo lòò m tɔn nor si m kum aguu m su buma lo maa lō yere nor si m dana sere kèn m bui kaana kaana lɛɛ m doo akpakpuru sa yere loo m bueten bui lo akpakpuru wɛɛ bui bui bui bui lo i dee lorre dɔ ɔɔne sor maa bura sa seh ee fiira for m kɛ loo yeeh alɛɛ ah sa su lɛɛ loo sa i bek sor dɛɛ bira m yere mia loo sa lɛɛ bu banh tɔn maa lɛɛ loo ntwɔ m dɛe na ghe lo ale sa dee yira m ɛghe maa loo kɛbɛɛ taaloo m su na i akpakpuru se ghe yere daa loo yere i mia loo bu banh lɛɛ m bueten dorna serekèn sa m dɛɛ naghe nɔɔne bee maa loo kɛbɛɛ ne a kpakpuru mura and alɛɛ a dɛɛ maa loo kɛbɛɛ bee mɛ nyia m su bii loo akpakpuru. Mia loo akpakpuru ne maa loo kɛbɛɛ m yere m āā yere dɛɛ m dee loo mɛ su kèn m ɔ maa yere nor maa loo kɛbɛɛ lɛɛ ee ne akpakpuru āa lu i kèn kèn sa lu i bèè bèè bee mɛ kpenu sa ee maa loo kɛbɛɛ nɔɔne bee akpakpuru ɛɛ le zia adèè m kwɔ kpaa lo i gbi a dèè i wɛɛ dèè kina kina i wɛɛ dee kina kina i wɛɛ dèè kina kina i wɛɛ dèè kina nor bee kɔ a kpakpuru ɛɛ gbene le zia m doo doowo m lɛɛ maa sor lo ka a taah m si wii m bugara m tere maa a tòr maa taa bira dɛɛ ale nyia bira dɛ̄ɛ̄ m lōg m si ee kɔɔ m doo naghe doo wo m seghe sor yere bu bere sor maa yere bu bere m kwɔ naghe m bui le maa loo kɛbɛɛ m si wii kpaa kɛbɛɛ m sor yere loo sa bui m doo atuu ale m tia ale m doo ye bèè bèé m doo ayimban sa su yere loo sa su yere loo lo akpakpuru m dèè ɔɔ bee akpakpuru ɛɛ kaana le zia lo zia lee tu eeh taah sor a fii for sa sa fii fòr buma o doo doowo o yere maa loo kɛbɛɛ loo a lɛɛ kaana kaana lu a dèè lɛɛ la a dēē maa loo kɛbɛɛ.